Igaha <hesitation> oven iwan anmuk ke mbiakpan mme onun ari enwe ukwo ari nje ari enuhe nne igwo arai edibo anne owe ukwok ari nje igaha mmani eyeni oven nwo ure eje obie oven nwo abe nna agogor one naira ivigaha two naira obie oven nne nwo abe nna agogor pen. Ivi igaha pen mma afo obie oven abe nna agogen pen ivi igaha pen mma afo so mme irem oven ivi dik ghe anno enye ntage ughoro nwo ire je amang mme areb oven nghe oven idit ishi agam. Mme obie oven nno ammang mme eshi afia nkwa agogor mme ka ke ughuru but agogor mme kake aghara enwe oven nwo agba nne amang ughuru enwe arem ire ntak mme oven nne edit dit onno ekwo kwo ari ure yange enyeng mme ure ari ke ugbi ugen ewe unu mmu unrem even idimi idit mme uri <noise> nnuma ufum oven igini idit mme ari nnuma urem oven igima idit mma ari nkwa anye ughuru enwe but ughuru enwe oven nwo agba nne amang mme arem are isan wo ke obok isani wo ghe obok enwe mme nna ikwe ava aku kpa enghe efi i idarga awob idok igburu kpa nke efie idarga awob idok igburu kpu nke efie idanga awob idok igburu ikpa ammo ashi oven ikpa mme abe ugba amme adet ogama nna oguni igaha gbon igaha oven editdit nwo aje afia akogo ikwa zob nghe mbiakpan nna atene mme akwa enib nghe mbiakpen ana atene mme agok ikwe zam nke mbiakpan nta atene mme but ughuru enye wo ke obok nne giku. Ntaga aje ireb obie oven enwen idit afia avie ghaye ata amrae ureb mme essan enwe anmang aja arong ovan ghe ren aye idit afia ava fen ata ame uvu ireb iduk anmang aja se. Ushi ke rena idit afia so awo <hesitation> oven nke oven idit ishi mme ime ghe onro ekwe kwo ari ame isu oven idit nni onno mma gwori nwo unta ame ugba nna ame ureb mme nshi ikpad ke sughuren enwe ikukar ari nje asa kpa nke sughura enwe are idedene nje isaga ke epia ke efia mme ikpa nne irem oven enwemm igbabono ntaga oven idit edibe oven idit edibo ghe anno enyeng obie oven nwo anonog aje efia nwa akugor mme akugor mme ozkuee but oven nwo akpan nne amng ughuru enwe erem mma ayeni igaha oven edit mma ghe imie ren ke arem ashi oven ke efi sughuren ite mma awo ikped be oven ashi ije oven ashi ke efia but sughoren iremi ikara ari ke ugbaghara nwom sughoren igima ikana ari obie obie oven ba ari ire ghe ereram ari mang mme igimi ije efia igimi ishi ari meme pen pen ari igimi imang mme ireb oven ari igimi imang mme ikana eyano ari ke rene nkwed ari mnang mme igini ikana eyano ari ke ugba uwa ari se ari. Imang mme igimi ikana eyano ari ke mma ari gbe ke oyinga nwo ari nyinga ari mmang mme igimi ikane eyane ari ke ushi imi sughuren ari iyogor because ari ite wo iyogor oven moo iri ghe annochyeng nwo idangi ire oven nwo ire ghe anno enyeng mme uruddanga ari iyogor wo kor mama mme efia wo ari rem aye eri uru idanga ari itene wo ate awosughoren mma ayeni ayen mma wo ari je nje gbeere mme ari akpanga izom anye ari kor oven editdit ewom ntaga oven idit mme oven idime ma nwaka onno nwaka onno uku ushin wa ka onno ona waka onno oku shin mma nwakak ayo nwo udori wo ke izam mme akara ashin ghe gbon igaha aren nne edit oven idit dene So oven nwo ari igba nne ori isa awo sughuren mme azanga oven edit enwe ke anno enyen ayen ari azanga oven edit enwe ghe ubaghara anye ari ntaka oven idit edibo nwa ari inyen ugwure enw bot ari inyen ughuru enwe ikwo oven nwo ari iman uguru enwe irem ari mme ishini uguru enwe izan wo kpa <hesitation> obok nwo anonoyi anonoyi anonoyi anonoyi anonoyi anonoyi anonoyi <noise> ijubo wo obok efia eke nwi ijubo wo obok but ijubo wo obok enwe ikwe ijibo wo obok nwe kwe ijibo wo obok enwe ikwe oven nwo agban amang uguru enwe arem muna anyeni oven nwo agbana anna uguru enwe arem mma anyni igaha ghon igaha oven edit aje ate anu wu reb oven edodomo wo mbiakpan anna ase ovak ere reb wai aba ate ame uje ureb bhe igon ere reb ovai ava ate amme uju reb bhe efurani ame mbiakpan atene mme efurani ate <hesitation> aje mme erereb erereb ivai oven mma jeni ne but ari ame bana mbiakpan ari ire inye uguru enwe ari ire inyen uguru enwe ye mme gbon imeghe oven editid it oven nwo ari igbana irem nwi idngi nshini ijiki ke ari guad iduk ukor inyen sughuren sughuren mme igbana nne iyaga oven edit edit ke ubyuara sughuren mme bum mme igbane ushigha oven edidit ke enyo wen Sughuren mme bum mme igbane ishinga oven edidit ghe otu ari sughuren mme bum mme ighana ish̀iga oven editdit ke otu igaha otu wo ari ire ke mbia-kak ari ke imie ren ari ke oven ari kpor kpork oven kpor kpork inem nne ari ishiga mme ke utu ke utu awo sughuren kugoro eduk mbiakpan anyebe kugoro eduk eyane ari anyebe otu igaha otu oba aje aja arem odom awo sughuren ayen mma kugoro eduk abe anyebe akibi nkwed enyo isan ayen odom ureb yen adodan ari ire ijeni nkwed ije aje nkwed enwe isan odom ire igaha gbon igaha oven ene edit dit nwa ka onno jake igbed enwe mme agham agaha oven nwo agham nwa ka onno jake igbed enwe aba aba anonoyi ase wo ke iku but ewem mme adadum anno mme ije ododu mme rene ne nkwed aba aje mme isan odom ire igaha gbon igaha oven editdit ame onno nwe are ga odumodum enwe shigai jen enyano ari aje ije aba je ije aba ashiga jeni enyano ari aje ayen mma oven edidit enwe oven nwo anim mmgba nne ishighe sughuren wo imang ari nyen wane enyen wo mme igbanne ishiga oven edit edit ke otu nwo ari ire igaha ashiga oven idit dit ke otu nwo ari ire ari igimi iduk uko igimi nyen gban nke ukoidehn ibangha ari iduk ukor inyen mme ata sughuren mme anyimi ayen mm nke oven idiri ghe anno enyen aka mme bum mme agba nne arem odo ari anywo sughuren oven ari igbane irem ere shinga oven edit dit ghe otu ari san oven edit dit ke nsod ere nyaka ari san oven edit ke enyano ari nwo ari ire ghe ikeb mbe nkwed ari keb be nkwed isan je obm irime akugoro adok abe anyebe wan akugoro ingi igamu irem mme ari bebe irem mme enyeno ari nna evan akugoro nke igam ire mme ari bebe ire mme eye mbiakpan ari nna Onno igaha onno nwo mme mbiakpan ewe awo sughuren igaha ure ije adibe renenkwed uje edibe rene nkwed enwe isan kogoro oduk odom ame anyeˈmme ije oven nwo irerem ire mme wan akugore igaha enyen mbiakpan are ikeb nkwed akwo aba agim afene akima ava anura mmo ghe mbiakpan ubaghara enwe idai ibum ubaghara idai ibum ari ari ire ije nkwed ari iguni inonoyi nghe igun nne ari igimi inonoyi ikana ire enyen awe ikana ije iren jek ime ke edibo onno mme isu ikana ire ikanna ire ntaghe agam mma onno ije nwo ukana atta agima nwa ka onno nwa ka ayo uje wo ikana igaha gbon igaha oven edit dit oven dit edibo ke ano eyen oven idit-edit edibo ove idit idit ghe eyak oven idit ke eyak Governon ari ughugore kugore ovan igbon gbono utu wyen onno enyen oven idit ke eyak wan akugore oven edit enwe irime nni ije ntake irime ije nwa onno agbeghe isan ire nni ijo wo ari mbian agbi enwe agbege isan because ari mhe ari mme mbian agbi ari anno ikan igam ari papa onno igam ari mama onno igan lorei nkiba inonoyi mme bum mme bum am akano ugbe usanne asasam ugbe isainne nkibe inonoyi inonoyi mme bum awo sughuren no wo gba ke ededebe nte wan akugore igaha oven edit edit enwe iri mme nni kur igimi ije ari mbe ije igam anno ikana nje ari ikpe ari mbe be nje gam anno ikan nje nga ari ibe igaha oven edit ntak nwa ka onno mme ngam ase onno mme ngam oke onno mme ngam igaha gbo abe abenna asai nne nue ndime mme bum ndim nonoyi ndim nonoyi mim nnonoyi mim nnonoyi ndim nnonoyi <hesitation> sughuren agim wan akukogore inonoyi am yeke ededak Wan akugore inonoyi am <hesitation> mbe nne onno nwo uje igam on awo sughuren kugoro eduk eyim enyen eduk inonoyi am mme oven nwo nde wo ebe bem nte kugoro eduk inonoyi enyene nEa torai nte nkiba ufen ewen nkiba mme nkiba mme nkiba mme nkiba mme nkiba mme nkiba mme nkiba mme nnad mme nnad mme nnad mme idai mhe bum oven edidit itai ibum ke anno enyen oven edidit itai bum adima adini anno mbe are iku range abe akugore oven ineb onno ntaghe egbi be abe akibe otu enwe akwo aka kwa akugore anno idangi igam iku nkwa aje nkwed igan iku agam akakayo mme asasa ayo ase iguru akeb nwo nkwed enwe akwo isa asawa mme odom ire iyewo asani mme gba kpor kpork akwo afene adimi odom ozom enwe odom ozom ewe idib onno nje idai mma gbo enwe mme anin ghe nde nje mme odom ozom igaha bon odumo dum odom nwo nde ke ererem ke igon ke igbo ndim ndem mme ke igbon idimi ndemn mme igbon ke igbon ndim nyen uguru enwe ndim enyen mme ndim nyeme ndim nye mme ndim nyen uguru enwe bot uguru enwe mme ngam ndim ndem oven mma jena jeni uguru <hesitation> ewe ngam mme ndim rem oven nsan kpan ghe esa imi esan gba ghe esa imi mma nkugor gbo ije uguru ke efai eke isan gba sima igaha gbom igaha oven edidit igaha oven edidit mma nkugor mma mang ichi oven Ke efia eke isan nenene kpa erim igaha gbom igaha oven edidit nkwe nkogor ikwa zob nghe mbiakpan atene mme nkwe nkogor ikwa enib nghe mbiakpan atene mme nkw nkagor ikwa enib mme shin nkwe nkogor mme then before ata mme ashin oven nwo ire ashighere nnighe izom uguru enwe izan mma igaha gbon igaha oven edidit ke anoyeng igaha nghe idiri oven edit edibo ke anno eneyeng awo sughure ntagha omo idungi wo ari ikpa inne iten ire nwo ugba nne ighiga oven edidit ke anno enyeng onno idangi wo ari igba nne itene ire nwo ukpai nne ushi oven editi ke anno enyeng mme awo gha mme agba nne ashiga oven edit edibo onno ari wo enwe igaha utu ugukogore igaha ute ukugore oven ineb anno awo ennyeng ute ukugore oven ineb anno awo sughuren kwa amang athm ima ase ghe athon je igba amme uku ugbobono unom enwe ari mmang nje iyab oyad ewe awe sughuren bu urem mme igbabono nta unom ewe ite igbobono oven it ije igbobono uye unom igbobono unom igbono ikwe oven guud igbobono mme je uku uzanga afia unomunye mbiakpan uku usanga afion unom unye ubaghore uku usang afion unom unye anno kpa kpor kpork ke ikpa amme oven igbobono oven igbed kpa ke ken ken ken ken ken ken ken ken ken ke editdit edidit ke edidit ke edidit edidit but usanga gba afia unom woi ngha ukwo oven igbobono mma ubaga gba afia ukwe oven guud ifene mama nwo ameme kam mme mme gam ishi efia <hesitation> agba eduk ke rebia ivi rime odo anim kan awo nne je efik nne mman shirm itad ngba eduk nje efik but ke wani wo ame